King'amining, ko kichaman mamanyu ochei, kichama akoi kong'walwo sumek che kikororon ochei, ko kyawendi ait ole mi in tamng'it ap peek, atapen kei kityok ale ale ng'a karoron sumek chuk kika ng'wolwo sumek che kororon ak kondenawe sonoek, sonoek che tindoi rangik, rangik che nyalileen, che pirireen, che lelaach, che tueen, kokikararan ochei sumek choe, ko ng'amu kikororon, komautyen akoi sai, kotapwati ale kikoking'wolwo sumek che kikororon.